Cüré 'na pianta da interno al e nen dificil, basta cunosi ël tipo dë pianta che t'las, pöi deve cerché ël terriccio giüst e niente cerché dë bagnela bagnela s'al e necessari suvens o anche nen suvens, a dipend sempre da la pianta, a ie cula li che deve bagnela ën po dë pi e cula li che deve bagnela ën po dë menu